الفظاء نخاف منه إستكشاف الفظاف أما المحيط لا نحب نمشي و نطلع نرى بالغايز و نرى ، الفظاء نخاف منه يعني منجمش حتى نطلع في هاكا الباراسور الحجر ولا حتى نطلع فوق سطاح كانهو نخاف نخاف لا لا طياره ماجربتش لاكن انا نخاف عندي فوبيه.